Yo'o enero keje'e ini febrero kene tachi marzo ini, abril kenja savi kón kana tachí mayo ini junio, ini julio ini xa'a agosto ini septiembre nduin agosto xoni ini septiembre duni ini octubre duni ini, noviembre xuni ini diciembre vixi ngá.